تفتح متجر التطبيقات على هاتفك، تبحث عن البرنامج اللي تبغى تثبته، تضغط على زر تثبيت وانتظر حتى يتم تحميله وتثبيته على الجهاز، بعد التثبيت، تقدر تفتحه وتبدأ استخدامه.